طبعًا! لغسل الأسنان بشكل صحيح، أول حاجة حط معجون الأسنان على الفرشاة. بعدين، اغسل أسنانك بحركات دائرية خفيفة، وابدأ من الأمام ثم الجوانب، وفي الأخير نظف الأسنان الخلفية. حاول تغسلها لمدة دقيقتين. ولا تنسى تغسل لسانك واللثة! وفي الآخر، اشطف فمك بالماء، وهاك تكون نظفت أسنانك بشكل صحيح.